nam tokkit gaf tok naden issatin gar beach iya wollin dete. Dub <hesitation> beach wollin dete bisan wollin dakete, wot kokofolte, bare tok wollin chichifti, dub nam kunnit wonin yeden isenin laman kun barkan gaffia <hesitation> hawon dansa, akama wot kokofolteni, maani edeni? dub nam kant wonnin yeden namanyaa won dibiaf akan hiitane lachun <hesitation> intal tan lilla fene suni wolfenee.